<hesitation> Fomba famokarana violon feo ndraiky ai <hesitation> ino ma e arakaraka an'le <hesitation> tagnagna alôha le mikitikitika an'le corde igny ai ary <hesitation> fipetahan'le kakazo hely leha <hesitation> itagnagna am' tagnagna igny ai le feo miboaka aminanjy.